Ti ioti xííka and'vi te chiimi naniti te íotite xíitatí niinuu tetniuu na tekundo jaxiitati kodí ka'antíudejayaatnii ioin te kuu a ñaaku tekuña'atijiaa ku jatniuu natekundo kodijañuunuundo jaxeeniinindo nakujayaáxijina kuja dateekuña'ati.